Elevant om sääne kar'aelläi. Ja nimäq <hesitation> ommaq, imädseq elevandiq ommaq väega hoolitsõvaq ja nä hoolitsõsõq nii hindä ku ka sis tõisi kaaslaisi poigõ iist üteh. Et nä ommaq häste sõbraliguq. Vahel võivaq muidoki kur'as ka minnäq.